ס'איז דא א געים וואו-או מ'לייגט אויס בענקלעך און ס'איז דא איין איבעריגע בענקל, און מ'צינדט אן מיוזיק, יעדער דארף ארומטאנצן און ס'איז דא איין מענטש אין דערמיטן, און זי דארף פרובירן זיך אראפצוזעצן אויף די ליידיגער בענקל. אויב זי זעצט זיך אראפ אויף די בענקל <hesitation> דארף דער מענטש פון דער רעכטע זייט אריינגיין אינמיטן און פרובירן זיך אראפצוזעצן אויף א בענקל. ס'איז זייער א באנטש פאן